ọ Pụrụ lai a Pụrụm Kọṇ, a Pụrụm mọn Kẹndụṇgọn kaan gọrọ. Pọn nlọk nam Pụrte na mondem, aṇki a Pụrụm mọn watuṇgọn ki yilli, Sẹ waam mi keɗe ma ya kan yimb Pụrụm layiṇgọn yi Purum yi Pọtụṇgọn kaan gọrọ, noṇ noṇ na nẹjị ng̣a noṇ noṇ mum monduk ini ga Pụrụm monduṇ i Pọtuṇọn kaa ngoro nẹm, aṇki Pụr tẹijẹ a Puram kọṇ tama tama, noṇ-noṇ ma yaa Pụrụm layiṇgọn yi, kan yaa waa mọ waiz ik, ti sụm nam ka yi yimbụn Pụrụm layiṇgọn yi ta koro, ọ kẹɗẹ minin wẹjị mịyẹ mọ yaa, mum ɗọk kal miye ɗọọn waamọnjaana, ti sum nam ka yaan waiz ik ma, nam mọị watụṇ Pụrụm mai watụṇgọn kan goro, ntaag weji keɗe ma yaa analayim ɗọk la'liinụm ɗok kal kiwụ, ka yini waa yaaz waa ti sum ana laiwụ ti sụm nam ka yimbụn Pụrụ lai anambẹẹna, yimbụn Pụrụ kẹn mani, yimbụn, waa keɗe nam anambẹẹn weego ti i analaiwụ, min weeg la'liin keɗe aṇ yabụd waitaijẹ, ma yaa anambẹẹn ɗoon waa, ɗoon waa mọnjaana kab taṇga, ɗon miye, waa tẹrụn miye on waa mọnjaana ti miye nẹn Payinɗai, kanụn ki sọrụm analai wu yaag da koro, anambẹẹn nẹn Payinɗai, nẹn nam ga wajẹ kọɗịm layiṇgọn anambẹẹna, wajẹ sọrọm anambẹẹn yaag da koro, ọ inin nẹẹz payinɗai, ti sum nam <hesitation> yin weengon analaiwụ ta kọɗị tẹịjẹ, ma yaa mi ɗiwu sạa sạana, yaa payinɗai, ma ɗanyi ɗoon ga num waam gan nẹga a ke̱g, sumi kwaksak ta Pọ mamụ, nam ananbẹẹna kabi, anambẹẹn yaɗun wurọ ananbẹẹna yaɗun palam mọ ɗaṇyi lẹkụkun nụm landam laara tẹḍḍẹ i analaiwụ. ọ Pọn mannọm mọ na nẹjị jẹ, ng̣a ọ ɗa nẹga nweengoi ụkmọ ɗa nPaidai, la'liino ɗa yadụnọ yimbụn Pụrụ laino, nam mọn watuṇgọn kaan kọrọ anambẹẹn nẹẹn Payinɗai ti ɗiyo nam mọn ɗijin ti mịmọ jẹ nam mọn- mọ mịmọjẹ na ɗọnọ sẹ ta mana anambẹẹn nẹn Payinɗai, ta kaba nam yamba wokun mini, ta kaba nam yamba wokun na, ta kaba mẹrgẹ ka la'lịịnẹị, mọ anambẹẹn ɗe-ɗe ondun waam ɗọk, waa mọ waịz ịk kana adi na wanụ jerusalem, nwarẹ sẹbụd jerusalem, kan na adnọ wan nun sọ, ti sum nam kan tạan ɗikɗigi, ti sum nam n'layụk anambẹẹna, kan manno ma in wayin takin, uk ma analainom kopaụgụm yaagọ ti analaiwu, analai taag ɗikɗigi tama tama, sirum anambeena ne posi n'ne Po Pan se, miyem anambeena yilgo analaiwu ananbeen yaag waa ti sum analai yilulun sirumi a nẹ sẹ Pọn ọ mannọ je da yadun ukmo ɗa nega nweego la'liineyum ɗa yadun ukmo, nɗa ta ɗikɗigi ukmo ɗa iltun sirum no ndijj ga la'liino, ngi saan waamonjaana, ngi neen Payinɗai, tiki tọ koɗim mon watung̣on ka ṇgọrọ amma mọnọṇ teeme ngi tạan ɗikɗigi takin n'neen payinɗai ti anangimu, okei a keɗe nam min gan neen Payinɗai takin da mawobo, minin ilo min ne Payinɗai tiki Puda nam atamgu <hesitation> Pura nam min weeṇgon kiimu da koro min ga min Paiɗa yamba, koli keɗe waugu weeg koɗii, Sem Pon minim min ga idei Kurgute min ne Payinɗai, ma yaa min yil waa min oni da maobo ti sum neez Payinɗai, ti sum Puru lai nam- min weeṇgon Pọ wokimu an ɗobi da mawobo Pudai Pudai, miyem layuk ta terem ɗok, miyem layik da terem rab, miyem layik da terem kunuṇ wan terem sali rab a ne, o̱ minim min ɗijsi da Pise noṇ-noṇ a nga Purum layiṇgon yi ka terem layung̣on ga Pudei. ka teri. noṇ-noṇ mo ya Pudei kan ne nam ga miye waa yaaz Payinɗai, la'liin mu mimo jem laijsin la'liin wu, ma yaa Pudei anambeen ba neji ga waaje Purum yi layingon laụ wu ɓari yin yaa waa mo neez payinɗai, ma yaa kal la'liuin mọ kal la'liiun teerun yaan waamonjaana teere, Pọ-Pọ sakɗagum la'kiɗaụ teerun yilulun sirumi, la'liin yaan waiz ik la'ligin yaan Palam ọ nan neji nga Puru waiz ik Puru lai a Puru waiz ik, a Purum noṇ-noṇ waa mondun ini ti sum Puru layim, anki Puru lai a Puram kuɗe Purum ka kenduṇgon kaan nḳọrọ Purum ka neen Payinɗai ti anangimu. Mum ɗok mudigo, pon nam mon ga idei se naṇ neji ṇga nPaiɗa anangimu n'laijin da terem peloụ, Puru kom sali Parpaɗa ka terem Pelou sorum ki payindi sali ɗok a koɗim layiṇgon na. Pon naṇ neji se nga koɗije naṇga sor ki payindi sali rab sali kanuṇ yaa? awo! Pon nan neez Payinɗai ti anangimu ng̣o ọ la'liino ɗa, yaaduna nyaa waiz ino nta ɗikɗigi, ɗa arno n'ta ɗikɗigi migi seb waamo na yaji mo, ɗa yadun ukmo nɗa ne payinɗayi ukmo, ọ nan neji nga Puru lai, a Purum koṇ a Purum noṇ-noṇ ɗa yile ya sakat. ti sum nam ka min neen Payinɗai ti anangimu, anki a Parum anangimu atamgu waton kan nkoro yamb wok mu.